Am tak'tak ra'efa ni hesan sa safas sabun am mala fo'le sefa mau roka ma radar lae ne am sok'sok lo nik waya am nak- nak. am nak- nak cef am mbra ma sabun am mau ame kam'ra fata ra are ka'loi sifu sefa ma, ma raife mala foly lok ni faya baru am esan cef am bale <hesitation> am bale am rafe seleuw am uhti lok leuw am abalia tu se am bale tentang huan tak le du'le ni du'leni datang ho foya wo ai'nin hama ka toko hama ka toko sifua ai'nin <hesitation> am lew lay hua ai'nin, am am salah dule nem am salah dule nem cef am tu helay am tu lelay cef hua ai'nin am esa lo'lohok sefa ma, am lek am fa'di nak nia am tak am tak man ho eta langsung fe ye sefa mau am sampe nam ra ya'mana Am kos to raka na fale niuw ta nuru nelu meiuw tam duru re ni meiuw ce safe he safa sifu ara kubang, <hesitation> kubang sing am esan'ra am tebu tara ho'holo supaya am safa ra'esin hu'ai ni dalam nu faya mau, sefa mau se afa re'ajak am tak liku leu. tak liku leu seka nika le wi om tak man, <hesitation> om fatak ka ma'lauw ya ela ya tak ya om tak, tak man ya kas mali tak- tak he lai yak kaya cape jadi ya tak suka tak lewi, ya ro'ka ma'inya hom tak. ya om tak man tapi ya uhti ni ya man'na saja nanti leku baru ita tak te, ita tak lo'lohok. <noise> niuw faya am ra'manan sura na'ini ma ini cef se ha kalai cef, am ai cef am me lo'lohok sefa mau am istarahat matik <hesitation> se- sem ra'esa ne haka kotor bala wayah se lo sabun hel'loy situl bala waya. semon ra'ka kotor ya kamaya yu miuw. <hesitation> se- sem ra ha'ka kotor bala waya simu sifu se su tibu he ho'loh. se su tibu ho'holo cef se esefa salis sampe niuw faya. niuw faya cef si tebu am yambra esa ei'nin ufaya bale leo yak tak ni utang yak pak yak'daran. yak'daran kotor ya luka sefu se ese bala waya se'ro sefu se ulu'kira sefa mau se se bau, sefa bau se ulu ke sifu se ese se ta fale se ta fale cef sefa mau se rom rada rane bersih ina se sa esel yo to ya mana seta fale cef.